Henedeme a bhoven. akpan a bhoven fa ora bhoven fa nza nemanemene oza bhunzebhazeb tutu mum ora efuo. Anum nra orom efu o, bhano babhaara hazen anyeng ani ara gwagwaneo thumanum gwa unthaabha izuma, oyina reje sa bhabhọ efu ani re bha usa a anusokwe, ehumo ekubho esase, ese bha huyang aato hogwa, onoo gwa obba oba efuzere sa ekubho eesa se othaani sa unyeng sa afaa ayeng othumagwe gwe ose re amere ma hoho bharekpa efu heyeng mma hoyam ayamhee voi. onoo gwa uzaazeng sa evaare unyi ero mmayene othumagwe gwa agwo ayene okubho okpe othomo, ame gwem gwa agwo ayem ora orom orom, he hura ehumo ekpee efu bhare to usa ora orom orom nta ayeng nere efu efu mma nzeb ora husere egbejere bhakubho beoja bhawwa igba benbene ikpere benben rane rase ara gwen gwa fefu ara ame ani hhara sa okuma ohoi hobo aha rohor ani. Sa othob hepinanpin. Nta osa othob hepinanpin nre ova odu o. Anum ani ehoi o, sanku reje sere ndu bhanoo bhaathar ọ ame bo gwere ogbozen bha bhanoo baa ndu re. Ibosa nthum ọ, sa efu jere tu tu tu be edu, efuo, inai gwene sa athen efu, ayeng, araa kpam sa tina gwa ay3 aye gwa gwe ozeb ora okpoho a humo athee gwa, asi inai re sa atteen efu re ba--ahumono sa bho thạạnạ, maa oyina gwa gwa gwo kubho gwe oja ohuma ahumo okpoho agwe ohuma obaan o, ozena ara ɛfu ja atheen